Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra o'simliklarda og'riqni his qiluvchi nerv tizimi yo'q. <hesitation> Biroq, ular atrof muhitga javob beradigan murakkab mexanizmlarga ega hisoblanadi.